أجمل زهرة شفتها كانت زهرة الورد الجوري ، شفتها بحديقة عامة بالكويت ، مو عامة شفتها بحديقة بالكويت كانت ألوانها جميلة ، ألوانها متنوعة بين الأحمر و الوردي و الرائحة وايد فواحه وجميلة و شكلها ممتع تبعث-تبعث الروح علي البهجة.